Han titando kué dayuti, xhinró vapurud, kuchendó nríi kiti dakiti nandó ajo chinan kin ajan canela lakendó lá gengible, ta cuenta ña kondó, iin vidii vidii na kondó té cuenta ajan vaka dañoxi chí ya'a ña tachí.